أييييييي من المستحسن هو من الزوز الحب و الإحترام بالطباع لاكن بتخيرني نفظل الإحترام أكثر من الحب الحب ما يچيكن الإنسان يعطيك قدرك و قيمتك و يحترمك هيك الوقت الحب يلحقك أما حب من غير إحترام ماعشيش بيه.